Na pincar kullurin ghrixhu më vjen per esempiu, thuhet se u ghrixhu ngë ë ne i bardh ne i zi, ë një kullur çë ngë vjemurar mosgjë, ë te gjimsa, infatti i thuhet edhe gjindes per esempiu kur ndo njeri ë grixhu skurse ngë të jep mosgjë.